Tawa wana liɗɗi kulle keewɗe goɗɗe ina nguura e nder ndiyam: nooda, ngabu, baaji, puccu ndiyam, mbaroondi ndiyam haa e colli ndiyam kadi.